Awin fokan uu tadan guriru, aintulton asara intan awin fokan uu guriru gat awin gudok ushikan gon gati ashiriki arkin awi arkin gati sorin sorinuna tori, awinlon digdangikani gurka jagru, dawiku kon noug fa nadinai jagina, irkuna nubala nougri arkilton gugnafijina wala awi eska awi digita nog dumimu arkin noug siila suki, inin karamido awig uu guriru, awi basitiralug guriru, besi awi digid wadan nefeymu, irkuna nubal awi digid nefeymu.